ممكن ترقص بشكل يومي شايف في هسع في الصالات الرياضية في اشتراك بتاع رقيص بشكل يومي في رقصة اسمها زومبه بتاعت السيدات وفي رقيص يعني بشغلو موسيقى لي الرقيص بتاع الرجال برضو يعني الناس تشغل موسيقي كنوع من الرياضة يحاولويرقصو بي شكل دائم كلو تلاته يوم مثلا